देखो भइया हर समय पूर्णत्या साचो रहनो तो आसान न होय। मानते हैं कि संग जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति आत हैं। जाते सच बोलनो कठिन होत हैं। पर इन सभी की सच्चाई सबसे ऊँची चीज़ है। ऐसा बोलते हैं कि हर समय सच बोलनो संभव न है। पर प्रयास करनो चाहिये। कि हम हम सबसे ज्यादा सच्चाई बोले और सच की राह पर चले। सच बोलबे का अर्थ यह न हैं कि सच के रास्ता पर ही चलो। बल्कि दूसरन की मनोभावन का ध्यान रखनो चाहिये। कभी कभी सत्य कठोर हो सके पर दूसरों का आहत कर सके। पर जो साची रहा पर चलतो हैं। अपनी आत्मा से प्रसन्न रहमत हैं। सत्य का पालन करनो हिम्मत को काम हैं। मनुष्य मात्र भावनात्मक प्राणी होत हैं। हर समय सौ प्रतिशत सत्य रहनो मुश्किल हेतो हैं। परन्तु कोशिश यह करनी चाहिये कि कभी झूठ न बोले।